Itik, ru tol, hat, lim, won, fis, wal, siok, sanguli tik ep bonot pakrai itik, tik ep bonot pakrai iru, tik ep bonot pakrai itol, tik ep bonot pakra iat, tik ep bonot ipakrai ilim, tik ep bonot ipakrai iwon tik ep bonot ipakrai i fis, itik, ep bonot ipakrai iwal, itik ep bonot ipakrai i fis, itik, ep sanguli, iruru bonot pakrai itik iruru bonot pakrai iru, iruru bonot pakrai itol, iruru bonot pakrai iat, iruru bonot pakrai i fis, iruru bonot pakrai iwal, iruru bonot ipakrai i fis, iruru bonot ipakrai i sanguli. Itol ep bonot pakrai itik, itol ep bonot pakrai iru, itol ep bonot pakrai itol, itol ep bonot pakrai iat, itol ep bonot ipakrai ilim, itol ep bonot ipakrai iwon, itol ep bonot pakrai iwal, itol ep bonot itol ep bonot ipakrai iwon, itol ep bonot ipakrai i fis, itol ep bonot ipakrai iwal, itol ep bonot ipakrai i san suli, iat ep bonot ipakrai itik, iat ep bonot ipakrai iru, iat ep bonot ipakrai itol, iat ep bonot ipakrai iw iat, iat ep bonot ipakrai ilim, iat ep bonot ipakrai iwon, iat ep bonot ipakrai i fis, iat ep bonot ipakrai iwal, iat ep bonot ipakrai i sansuli, ilim ep bonot ipakrai itik, ilim ep bonot ipakrai iru, ilim ep bonot ipakrai itol, ilim ep bonot ipakrai iat, ilim ep bonot ipakrai ilim, ilim ep bonot ipakrai iwon ilim ep bonot ipakrai i